علشان تسوي حساب جديد على التليفون أو الجوال مالك وش تسوي؟ أول شي بتروح للأبلكيشن اسمه جيميل، تدخل على هذا الأبلكيشن تسوي اظافة حساب جديد، وتسجل اسمك وتاريخ ميلادك كل البيانات المطلوبة منك، وبعدين تسجل رقم الهاتف إذا طلب منك، وخلاص استوى عندك إيميل جديد.